Uma nägemise iist hoolitsõt niimuudu, et tohe-eiq ülearvo pall'o ekraani vahtiq. Ja hää valgusõga piät iks kaema asjo ja piät silmil puhadaq laskma vaihõpääl, et kavvõnahe kaema ja silmähar'otuisi tegemä.